Mekesike dun noku ɓuboowo sanne sanne, ɓubol ɓuritone wolare hewde seemɓe. So mi woofaayi kaa fuu, ɗun duu ana ɓuuɓa faa mbiyaa neesŋaaji ana jippoo ton. Kaa jonnon <hesitation> ñalawma fuu ana jogii metteyoo muuɗun feere.